Fon efet, nong na negu ano nki chime abhon a me ekume afo. Nong erig aji a she a mire a kpi ut nong etuba egan, etub egan. Nkpi abho me se, nkok na mmigeji, ato se ataghe abhi, a ki taghe abhia, nkok ataghe a ji ehut eji, eji ebhat. Nkpi abho me se erig aji afo a to se njo a ji shiri se ebhu nne akpo, anyinme. Ekpajiri fine a jishiri so njo a rue a ji kume ka obhora ku. A ri afo aribha aku, a ribha aku, ekpajiri ebha ching <noise> e ji shiri se nne akpo a ka kponyime, but eti ekpo, e nyime. Se nji na eyimi a no erig aji khim kpe okpo okpo o oki nyime. So nkok, nkpi abho a ji afo fefeb, mbha ta abho otag e ti nong ori wun a no ahbon a me. Ka bhiri un ne fong o, me se Obhira ane fong o bho yen kpe ejum. Ebhu ojigi nne kpe onori jen o, kpe a to se chong oji kare akpugha nwet, ebhu nyen o a chang, nne nyo tat a yi ofam a to se bha ko chong o ji kare, ebhu nyen o a a bha, ofeem. Khin ebhu ori nne nyo obhira ane fong, okicha afo ta onya, kpe nnenyo aki feb ammi chang, se anyo afo a, mbinra ane fong a nyo a, de akume afo ta nyen owe abha. But ebhu ojiga ne, ofon ejik nne a ki bhing a se bhak. So abhon ame, ejum jang nji e chinghi ka ngun nyi fa se ojighi nne. Ojigha ne onobh oching o ching. ONog ojighi ne kpe nchot na a time na we, nne a ki fam a nyangha nyo kpe o ka du ye. So ejik na echinghi eyim chen chen ka ngun nyi.